Wakkati to leydi Itali kam ɗon canjo diga meditereniya yaagu temperate ɗum canjo ndembo to babalji feere feere wakkati ɗum ɗum ɗon feere majum.